फूलों की दुनिया बहुत ही रंगीन और सुगंधित होती है, जिसमें कई प्रकार के खूबसूरत फूल शामिल होते हैं। कुछ प्रमुख फूलों में गुलाब, चमेली, कमल, और गेंदा शामिल हैं, जो अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सनफ्लावर (सूरजमुखी), तुलिप, और मोगरा जैसे फूल भी बहुत लोकप्रिय हैं। लिली, आर्किड, और बोगनवेलिया जैसे फूलों के अद्भुत रंग और आकार होते हैं। प्याज (लिली परिवार), रात की रानी, और लवेंडर जैसे फूलों की खुशबू रात को और भी खास बना देती है। अस्तेर, कनेर, चंपा, और हिबिस्कस जैसे फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इन फूलों की विविधता और रंग-बिरंगे रूप हर किसी को आकर्षित करते हैं और प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं।